נהארי אלמת'אלי נבדאוה מע שורוק، נפיק עלא סות טיור נשרב אתאי בלחليب נכרוג נתמשא פשי מאכאן האדא، נרזע נטייב שי טאדזשין זוין ונתע׳דא מע נאס לי כנחבם، פלאעשיה נקרא שוויה ולא נשוף שי פילם ומע אלע׳רוב נשע׳ל שמעה נסמע נובה קדימה ונקע׳ד מע אלעאילה נדחקו שוויה.